اه مرة في زيارة لحديقة الحيوانات اه شفت حيوان اه اسمه أي-أي، اه شكله غريب هلبا عيونه كبيرة وصوابعه طوال، اه كان أول مرة نشوف حاجة زي هيك.